Famokarane gn'amponga feo, io moa zany tafiditra agnatine instruments à percussion igny zany igny dabodaboinao ame farany ambony etoa igny, arakarake toerana anabodaboinao an'igny zany gn'amoahane feo, fa ao agnatiny ao zany sy misy inoino fa rivotry avao agnatiny ao.